Demak, kichkina kesilgan joyni qanday qilib tozalashga keladigan bo'lsak, dastlab uni spirt bilan yaxshilab artib olishimiz kerak bo'ladi, bu uni infeksiya tushishidan saqlaydi <hesitation> Undan keyin esa kichkina bint bilan bog'lab qo'ysak, tezda kesilgan joyimiz o'z holiga qaytib, teri-teriga yopishib ketadi.